Paquí pa España, la genti tenemus que gastal-nus en el arriendu una parti grandi delos nuestrus engressus, possimenti enas partis urbanas, ondi ai mucha demandança i poca oferta, que paeci que tolas casas están pal arriendu turísticu. Pa sitius comu Mairil i Cataluña, mucha genti se gasta más del sesenta por cientu del su sueldu nel arriendu, entri mil docientus i mil quiñentus eurus. A contrariu, en regionis comu Ciá Real, Jaén, Caçris o Albaceti, essi porcentagi se quea alreol del venti-venticincu por cientu, pallá palos seicientus, seticientus, ochucientus eurus.